طبعا يعني تحضير يعني كوب جهوة سهل، وهذي طريجته أول شي <hesitation> تحتاج جهوة مطحونة وموية ساخنة وفنجان، أول شي تغلي الموية <hesitation> تحتاج تجريبا كوب من الموية وتحط معلقة أو ملعجتين يعني من الجهوة على حسب الرغبة، وبعد لما تغلي الموية صبي الموية الس- هذي الساخنة فوج الجهوة <noise> وإتركها لين ثلاثة لأربع دجايج وصفيها، وكذا بيكون عندك ألذ جهوة.